Aloa, eh, ghe n’é un muggio de röba da ammiâ à Zena. Ghe saieiva da anâ, tanto in into çentro stòrico ghe saieiva da giâ pe coscì pe-i pe-i carroggi. Eh ba- bastieiva pe passâ, ma an- ma ascì ciù de unna giornâ euh solo che ammiâ eh in via Garibaldi, Palasso Rosso, Palasso Gianco, pöi anæ anâ un pö ciù in là e vedde Palasso Spinola, eh solo che quello eh se gh’é brutto tempo euh se peu anâ à vedde quelli e o l’é ascì eh eh importante o Galata, che anche lì gh’é un muggio de röba bella. Dapeu eh abbasta ascì à fâ un gio, perché o i carroggi son un un museo à çê averto. Dapeu se un o gh’à coæ, peu piggiâ ascì a a funicolare, e an-, se s’a fonçioña, e anâ in sciô Righi e pe pe vedde Zena da l’erto, ma ascì se peu anâ in Castelletto, piggiâ o l’ascensore e che se vedde in Zena inte un mòddo belliscimo. Euh, ghe n’é da giâ pe pe coscì.

Aloa, da De Ferrari se fa fito à anâ a-o Galliera. L'é... basta piggiâ o trent'e çinque che, ch'o passa pròpio de lie... trent'e çinque, trent'e çinque barrou... e l'uspiâ o l'é pròpio lì, lì da vixin. Se dapeu un o gh'à unn'urgensa se piggia un tassi che gh'é gh'é lì in sciâ ciassa vexin a-a fontaña, e se piggia un tassi e o va, o fa ciù fito, ma abbasta piggiâ o trent'e çinque barrou e un o gh'arriva davanti.

Ma no! Euh... ma ciù ò meno se vestiemo comme tutti i atri italien. Euh... gh'é quarchedun, quarche còmico, ch'o dixe che se vestimmo pezo perché anemmo à à cattâ i vestî inte quelli negòçi de röba sportiva donde costan pöco, ma mi me pâ che semmo ciù ò meno comme tutti i atri italien.

Sta chì a no l'é unna bella domanda, perché eh, no, no gh'arriëscio mi à fâ unna clascifica. Euh perché... eh... ciaschedun o l'é bello a-o mòddo seu. Pòsso dî quæ a l'é stæta incangio a mostra ch'a l'é, ch'a m'é piaxua de ciù. E a l'é stæta eh quella ch'ò visto tantiscimi anni fa à Turin, de un artista ch'o se ciamma, o se ciammava, Calder, ch'o fava de de euvie eh che ean de demoe. E... e o l'ea un tipo allegro, no ô sò, m'à misso ben, m'à misso tanto ben che quande son sciortia me saieiva tor- tornâ inderê torna.

A forma ciù tradiçionale o l'é o trallalero, ch'o saieiva un mòddo de cantâ polifònico, fæto solo con e voxe, e son çinque voxe despæge che crean unna muxica e... e mi ghe son tanto tanto affeçionâ.

In sta zöna chì donde stò de cà oua i cognommi son ciù che atro, vëgnan da-a Sicilia. Perché gh’é un muggio de gente che vëgne da un paise ch’o se ciamma Riesi e i nommi son ciutti tutti de lì. Eh ma in donde son nasciua into Porçeivia i cognommi ean comme i mæ, comme o mæ, che o l’é Pedemonte, dapeu gh’ea i Gröne, dapeu gh’ea euh va be’ Parödi che ghe n’é un muggio dapertutto euh gh’é o Pastorin eh dapeu cöse gh’ea euh no me ne vëgne manco un. Euh Risso, Risso ghe n’ea, scì scì, eh Macciò e va be’, oua no me ne vëgne atri.

Eh, cöse conto do da do Döia, no gh’ò guæi ninte da contâ perché questo momento son ammagonâ perché l’é riduto inte unna mainea che... va ben. Eh a- ancon d’assæ che no semmo anæti in C, ma magara gh’aniemo o pròscimo anno perché s’a continua coscì...

Quande stava à borgo de Cremen a primmaveia a l'ea a stagion ciù bella, perché, eh, sccioivan tutte e scioe, e no fava coscì cado, perché, lì no sò comme mai, ma inte quello pòsto lì, pròpio lì, gh'ean de stæ cädiscime e di inverni freidi, pròpio freidi. Comme se se fïscimo ciù che in l'entrotæra, no sò. Però vegniva da fruta ch'a l'ea mäveggiosa, defæti in primmaveia gh'ea sto profummo inte l'äia, e dapeu gh'ea l'erba noela, ch'a, ch'a caezava i pê, perché mi me levava e scarpe into, inte l'òrto de do mæ messiavo e, e gh'ea l'erba noela bella tenia, eh... A l'é belliscima a primmaveia, lì. A l'ea.

Allora... eh, cöse ne penso? Ma, no sò cöse pensâ de l’intelligensa artifiçiale perché a l’é unna cösa che da par- da unna parte eh me pâ che porrieiva ëse utile pe fâ quelle cöse noiose che eh ripetitive, e aloa me saieiva cao che a che che a fïse unna machina à fâle. Da l’atra me fa pensâ perché eh l’atra giornâ son anæta à vedde un spettacolo e quande an cominsou eh an misso unna sp- unna s- unna mersa de de de de sigla e con e e do- dapeu gh’ò domandou à quello ch’o l‘à fæto o spettacolo eh chi l’ean quelli che an cantou, comme l’an fæta, don- l’an donde l’an registrou, e o m’à dito «Mia, l’ò fæto doî menuti primma de cominsâ o spettacolo eh con l’intelligençia artificiale». Ò dito «pòrca misëia», son arrestâ lì, comme... ò dito «mamma mia» eh, a l’é unna cösa... eh, queste cöse chì me mettan un pittinin d’anscietæ devo dî.

Oscì. Eh... quarche vòtta euh devo dî che a messoia quarchedun l'addeuvia ancon pe taggiâ, sò assæ, un pö d'insalatta coscì, a messoietta. Ma a scorriatta, quella, quella pròpio pe fâ o fen, no l'addeuvia ciù nisciun. E devo dî ch'a l'é unna cösa che me fâ pensâ, perché devo eh o... quella... euh a machina, o decespugliatô, eh, o l'é ascì potente, ninte da dî, ma a l'é unna machina ch'a peisa. A scorriatta, se no fïse che, ch'a perde o fî eh fito euh... a l'é eh lengea, eh se peu... eh, se un o piggia ben a, comme dî, la, eh comme dî, o s'avvia ben, e un ne peu o peu taggiâ tanta de quella de quell'erba e tanto de quello fen che va ben coscì. E l'é l'é unna question de ëse ben bänsou e e saieiva segondo mi saieiva ciù euh ciù me- megio megio travaggiâ con un affare coscì se, s'a no perdesse o fî eh ògni doî pe trei. Ma, va be, o l'é un mæ pensê eh, pe ca- pe caitæ. Però a scorriatta segondo mi un o dovieiva tiâla torna feua. Magara se gh'é, sò assæ, quarchedun ch'o l'inventa un unna lamma ch'a no ch'a no perde o fî, eh, a l'é a l'é megio de quello de de do motore, perché o motore o peisa.

Ascì chì l’é comme dî «ti veu ciù ben a-o poæ ò a-a moæ», ma va ben. Eh... quæ o l’é o fruto che me gusta de ciù. Fòscia e çexe, perché ean o fruto eh de l’òrto do mæ messiavo. Ma besorrieiva che mangesse quelle lie, perché quelle che vendan no gh’an ninte à che vedde. Però, dimmo e çexe, mh?

Eh, beivo ciù o cafè. E comme ô piggio? Eh, ô piggio... Aloa, a-o mattin fito, se son à cà me fasso unna cafettea con, con, co-a möka. Sedonca çerco d'anâ inte quelli pòsti donde ô fan ben perché o me piaxe. O té de vòtte ô fasso, perché ah o me gusta ascì, ma o l'é ciù, segondo mi o l'é ciù machinoso da fâ, perché beseugna scädâ ben... eh... o bricco, dapeu beseugna aspëtâ ch'a fa- ch'o fasse, comme dî, che quelle cöse, se fasse, ch'o se fasse drento a-a teiera, e dapeu, insomma, a l'é unna cösa... pe mi a l'é comme, l'é unna cösa unna, eh, comme dî, unna rolla che me fasso magara quarche depodisnâ da sola, eh magara eh coscì, lezzendo un libbro, e sedonca o cafè.

Eh vabé, ciammemmolo sciumme... gh'é o Besagno, che, l'ægua d'ògni tanto a gh'é, anche tròppa, e de vòtte no ghe n'é pe ninte. E quande stava de cà à Borgo, vixin gh'ea o Secca, e da unn'atra parte gh'ea o Sardorella eh scì, ean... ciammemmoli sciummi. Eh, o Ponçeivia o l'ea, o l'ea ciù, comme dî, con, o gh'aiva ciù portâ... e... ma, o l'ea un pittinin ciù lontan de donde stava de cà, mi stava pròpio in sciô Secca. Eh, vabé, e chì à Zena gh'é o Besagno.

Eh, ghe n’é ghe n'é abrettio de paixi e de çittæ belle inta mæ region. Eh, pòsso dî che son affeçionâ à Camoggi, perché gh'anava co-o figgin... O figgin, va ben, oua o no l'é ciù un figgin, gh'anava co-o figgin a-o mâ, che piggiava o treno. E dapeu gh'anava a-o mâ. E... e lì l'é o l'é pròpio un un un... pròpio, pròpio un bel- bello pòsto, perché ascì quande t'ê inte l'ægua e t'ammii in gio e ti veddi solo bello. Eh, pròpio bella, Camoggi.

Eh, e gexe da mæ çittæ son belle... eh... no sò... ghe n'é, ghe n'é tante. Dimmo che unna vòtta, quande ò descoverto Zena pe-a primma vòtta, perché pe mi a l'é stæta unna descoverta, che eo za grandiña, perché a n'à portou euh a a professoa de de italian in gio, coscì, euh, sensa ëse pagâ, pròpio, pe, à niatri da da da scheua, eh, eimo inte medie, e n'à fæto fâ un gio pe-e gexe. Eh... dovie- doveivimo ammiâ solo quelle ciù antighe, de stile romanico, ma dapeu semmo anæte anche a-a gexa do Gesù, che a l'é, ch'a l'é baròcca. Ma a cösa ch'a m'é arrestâ into cheu, eh, a l'é stæta Santa Maria de Castello, perché n'an fæto intrâ che a l'ea s- delongo serrâ. E semmo stæte affortunæ perché que- quella vòtta lì, eimo solo figgette eh, a-e medie eimo divise. E n'an fæto intrâ, eh, che ch'a l'ea delongo serrâ, e mi quande ò visto quella gexa son arrestâ à bocca averta, m'é piaxua tanto. E vabé. Gh'é de röbe mäveggiose, besorrieiva fâse spiegâ ben da un ch'o se ne... ch'o se... ch'o ne sa, ma a m'é arrestâ quella lì into cheu.

Mi parlo solo italian e zeneise, ma me saieiva cao imprende l'ingleise. Mæ poæ o l'ea, o l'ea stæto into Galles à travaggiâ e o l'aveiva imparou à parlâ ingleise. Mi no gh'arriëscio. No me intra unna poula che segge unna poula, ma me saieiva cao.

Mah, pe primma cösa ghe mettieiva, manco da da dîlo, o baxaicò e ghe dovieiva ëse o romanin e e ascì a persa, perché son e ciante che me, che addeuvio de ciù pe fâ da mangiâ. Dapeu, eh, insalatta e tomate e giæe e faxolin, meizañe, pevioin. Eh, me piaxieiva un bell'òrto de quelli, de quelli fæti ben... Ah, e succhin, seguo... e anche a succa. Eh... solo che l'òrto, eh, beseugna stâghe ben ben apreuo e beseugna aveighe tempo.

Eh se se parla de donde son nasciua, eh l’ea un pòsto donde vegniva ben a fruta, e a verdua e alantô gh’ea i contandin che mandavan a röba a-o mercou de Corso Sardegna. E sedonca se parlemmo de Zena, à Zena se fava di commerçi, ciù che atro e pe via do pòrto e de fæti gh’ean tanti scagni de tanti spediçionê.

Mah, s’o gh’à à portâ de man da giassa, de mettighe da giassa in in unna borsa da giassa in sciâ in sciâ stòrta e dapeu fâse vedde, perché se no l’é unna stòrta, l’é megio fâse vedde da quarchedun.

Eh, no sò guæi de de barche mi perché son de l'entrotæra, ma quarcösa ô sò. Çimme, ancoa eh veie e parabordi, e... bòn, no sò atro.

L'unica cösa d'elettrico che deuvio pe fâ i travaggi in cà eh a l'é o sciuscia pua perché mi, quell'affare pe lustrâ i pavimenti, che no sò manco comme se ciamma in zeneise, eh... no l'addeuvio. Eh, mi me basta che che i pavimenti seggian polii, dapeu va ben coscì.

Mah, pe fâ l'elenco de tutti quelli che... che an fæto quarcösa d'artistico besorrieiva stâghe unna meza giornâ. Eh... da donde pòsso insâ? Eh, gh'é un muggio de cantanti, e... dapeu gh'é un muggio de de de pittoî... e no sò manco mi. Eh... poeti... eh. No sò manco mi da donde com- cominsâ, eh. Tròppi, tròppi, tròppa gente.

Se parlemmo d'erbe sarvæghe gh'é, ghe n'é un muggio. Gh'é a scixerboa, eh, a rattalægua, eh o piscialetto, o... e oege de crava, eh... pa pa pa pa... eh... o... comme se ciamma... pimpinella, eh, ben, ghe n'é un muggio. Oua no me no me vëgnan coscì. Se parlemmo de fonzi, euh, à parte i neigri, che son quelli che son ciù façili, eh se un o î conosce e e e no se piggia u- un un ferrando, eh, che quello roin- roiña tutto o tocco de fonzo, euh... sedonca gh'é, che no se treuan ciù e che sta- che che ean coscì boin in adobbo gh'ean i castagnaieu, eh... dapeu eh i galletti, e... dapeu me piaxan da matti e combette, in special mòddo quelle e e viaxe, e dapeu gh'é gh'é e trolle, che... in... a-o à levante ê ciamman ciolli... euh, dapeu... ah! e e e no no scordemmose di sementin e di mazzin, che son tra i fonzi ciù, ciù appressæ da-i fonzaieu.

Aloa, ghe n'é tanti, eh. Tra i poeti eh me vëgne da pensâ a-o Montale, ch'o l'à guägno o o o Nobel, e into settant'e çinque gh'é... o l'à scrito, a a primma raccòlta ch'o l'à fæto a l'é Ossi di seppia. Ma ghe n'é, ghe n'é tanti. Ghe saieiva... euh... Satura. E... euh... dapeu eh Diario do 71 e del 72. E, va ben, ghe n'é. Euh... dapeu gh'é o Italo Calvino, che anche lê o l'à o l'à fæto un muggio, lê o l'ea un romanziere... eh. Quello ch'o m'à imprescionou l'é che o o primmo romanso ch'o l'à scrito o l'ea pròpio zoeno. Eh... i sentieri dei nidi di ragno. E pöi ghe saieiva o o Camillo Sbarbaro... eh... ch'o l'ea un poeta lê ascì. E, anche lì, raccòlte eh Resine, Pianissimo, Primiçie. Scì, oua no me ne vëgne atri, ma ghe n'é un muggio. O Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi e... euh, ghe n'é tanti.

Scusæ, scignori, ma gh'ea primma mi de viatri. Pe piaxei, fæme passâ.

Vaggo à Camoggi che o l'é o pòsto do mæ cheu, perché ghe portava o figgin quand'o l'ea piccin. E aloa ghe vaggo pròpio voentea. Eh... çerco d'anaghe quande gh'é pöche gente e magara ghe vaggo a-a mattin fito, e coscì... sento ascì o rumô do mâ.

Oscì eh penso ch’a segge solo unna cösa da mæ region. O av- l’avvoxou canello de de sorfo, che ô deuvian pe mandâ via o o torcicòllo. Euh mæ poæ o l’accattava, mi no son guæi da quelle cöse lì, ma boh, divan che fonçionava, mi no, in sce mi no l’ò mai provou.

Mah, pe paixi euh cöse intendei? Paixi eh inte l'estranxê ò ò paixi inteiso comme paixi? Perché a l'é longa. Mah, mi feua d'Italia no son mai sciortia. Eh, ò megio, son scior- son anæta in Fransa ma gh'ò fæto pròpio un passo. E unna vòtta son anæta in Svissera. Ma sedonca no son mai sciortia da l'Italia, mi.

Mah ghe n’é un muggio. Gh’é e çimixe, gh’é e çinsae, gh’é i pappataxi, gh’é i chicòtti, e secche, e mosche, e mosche, e mosche mascime quande gh’é gh’é o tempo che gh’é macaia son son angosciose da moî.